اللغات لي كنعرف نتحدث بيهوم أو نفهمهم أولا هي اللغة الأم لي هي الأمازيغية أو اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو بالنسبة للغة الإسبانية كنقدر غير نفهمها مكنقدرش نتكلم بها